انا سوايع هدوما مدابيا كي نقسمهم بين حاجتين يا حاجة تعاوني بش نرتاح و لا حاجة تعاوني باش نطور في روحي اما عندك بش نرتاح نجم just نرقد ولا بش نطور في روحي نجم نقرا نجم نعمل activité اي نشاط نجم نعملو رياضة ولا نخرج مع صحابي